Jaji iyanaritu ku hewan paling macca, ko kampongkuq, asu. Jaji, iye asu de, <noise> biasa ko kampongnge, biasa tauwe nafake jokka galungnge, sibawa jokka dareq e, sibawa jokka nafetiq mattikkeng babi. Jaji ku bangsa pertama, ku lo jokka dareq ede, ku bangsa engka tau lo minnau aga bobau- bua-buahanna, sibawa <hesitation> kalukunna, ato bua-buahan laing, jaji iye asu de, nasuruh mallampaq iyero tauwe de. <hesitation> Sedangkan kalau nafetiq jokka galungnge, iye asu de <hesitation> nafake maqjaga, maqjaga ku galungnge. Sedangkang ku lo mattikkeng babi, iyero ku kampongnge, biasa babi de na- najual, <noise> nafa- nafake mallampaq babi ku <noise> dareq ede. <noise>